Ia, karà ataony elisy resaka eôlieny àby àby io ndreky zen̈y mandeha amy tsiko zen̈y izy io. Afaka isarizena raha afaka ampandefasan̈a koràn koa zen̈y izy io fa mila tany misy tsiko. Karà ataony aminay aty koa by tsiko ten̈a ny mandeha ndreky mihodin̈y tsara zen̈y eôlieny io.